Bueno jaku meena kodi akuuva'a anuna ja io ta chu'unku xi xiio deen taja chu'unku taja ka'ando adi taja ku rata taku nanxe'e nani tati inga cucaracha naaka'atiundo io chu'unku io cucaracha rata kodi jiaani.